ജാജ് സംഗിദ ഇംകൊംജി സ്വതംത്രാ, ശക്തി, ഗുക്ക, സ്രുജന ശില്ലത്തിദ അഭിവെക്തിയംചേ ഉത്തൊജപാഓംഡു। നേത്ത നിരംതര ചലനേ സ്ടൈളു, ഒംജി തലൂപുന മുക്തത്യഗു സമ്മന്ദപട്ടിന അനേക വൈശിഷ്ടെലിനേ എനായിദ ഉത്പുട്ടാഓംഡു। ബ്രാജ്ദ പ്രത്യൊംജി നോടാ പ്രത്യി സ്പഷ്യല സ്വതംത്രവാധിപ്പലു। അംചാദ നിഗളു ഇട്ടു ഏത്തു പൊര്ത്തു ഇത്തരുഡല ഉദാസിന ആപുജി। ഉംദു നമന മനസ്സഗു സമയ ബോ നീനു കൊര്പുനു।